إني لو كان عندي الخيار بين الكلام مع الحيوانات، أو التحدث بكل اللغات الأجنبية، كنت راح أفضل التحدث بكل اللغات الأجنبية. السبب أني <hesitation> إذا كنت أجدر اتكلم كل اللغات، راح أكون قادرة على التواصل مع ناس، من جميع أنحاء العالم. هذا الشيء، بيخلي الحياة أكثر سهولة في السفر والعمل، <noise> وفهم الثقافات المختلفة. لو اتكلمت مع الحيوانات، أكيد بيكون شيء مميز وممتع، لكن أعتقد ان التواصل مع البشر بشكل <noise> أوسع، <noise> أفضل.